Aloa tanto pe incominsâ doviæ ëse seguo ch'o l'é che a batteria a no segge completamente scarrega, quindi a primma cösa che faieiva a saieiva quella de mette o telefono in carrega. Dapeu, dòppo che ò carregou a batteria, se alantô o no parte ancon preuo à çercâ in sce internet se gh'é quarche scistema compatibile co-o modello do mâ telefono pe poei ehm preuvâ à sbloccâ a situaçion. Se no gh'é ninte o se no attreuvo ninte me devo, devo anâ à çercâ un centro de ascistensa.